Ushauri ambao niupokerie ena maisha yakwa ni ushauri wamanya mrungu ruva kawi. Kumanye mrungu kuthingatie na imani yapho na dini yapho. Nauku kwaishi kindo kichaa na vandu, mpaka familia yapho na majirani mifuranye kindochamo- muthaidiane ena raha nathaidiane ena shida mthaidiane. Kunairikia kakuka ena ithaghali ivekuka na varua